Lampa du fooyinireede waɗi ɗun, ɗun warata e hakkille neɗɗo. Lampaaji adiimeeji ɗii, <hesitation> petorol waɗetee e muuɗun. Haya, hannde so a ƴeewi lampa nderŋaaji muuɗun, ɗii du ana ngoodi. Ɗi kuran ɗii. <hesitation> Ɗun woni jonkaa ley ngalluuje ɗee. <hesitation> A tawan lampaaji gonɗi dow laawi mawɗi ɗii, mbeddaaji. Ayyo.